Kabala, حاجات طبيعية ashrinkelie, مثلا shabatalagi, kosbara'galagi, ingalag hajaie, مواد كيميائية ga idermo مثلا مرق جداد galagka, alimo, in حاجات طبيعية nakahagon iterka tae <hesitation> adamri dan gon nafie.